Yas kítí kuu koo yua chii yuuri sa’atí chii kuerku kaa jitotí te hora xii ntasa kuari jikari kua’ari ichi kuari te kenta kítí yua nuri te saana iniri te sí yuutí rruu yua kuutuu jatai iniri kítíun yua chii feu kajitotí jena’atí como jaa tíní nuu kítí kuu koo yuachii nasu ínítí nuutí chii tínítí jena’ati kítí kaka’aturi kuu koo yucha, koo te’eyu, koo yaata, koo kaa soó kaka’aturi jenari jii kítíun te kítín chii feo kajitote jenatí kítí na’anun koo nanun suchii ioo kajitotí te yuuri sa’atí tuu jatairi kístíun.